Ny fanaovana laspoy an. Tetehina ny legioma. Inona moa ilay legioma izany an, mety hoe korzety, karaoty, ovy an, pitipoa, arikovera, tsaramaso, voatabia sy tongolo mazava ho azy, poaro. Tetehana daholo ireo rehetra rehetra ireo atao tetika vaventy, dia arotsaka anaty vilany an. Asiana rano mihoatra kely ny haavon'ilay legioma dia asiana sira dia andrahoina mandrapahamasak'ireo legioma ireo dia izay dia vita ny lasopy tsotra indrindra.